Singapore khe kaisa chikonsa haste tei o haste ni nokbar twuibar o kutung kwchang tei watui wngwui mano. O haste o jora jora o watui wawui mano tei november ni simi march ni tal o belai watui wawui mano. Bisini april bai may tal o belai tungo tei december tal o khe hor o kwchango. O haste ni nokbar o twui kwbangma tongma bai nokbar belai kutung. O haste o beraina bagwui tongthokma tal wngkha february tal. Phiaba bisi rwgui no haste o beraina bagwui thangui mano.